Emi mususu dɛ nyimpa ɔwɔ dɛ <noise> ɛdwen bɔn na adwen papa. Osiandɛ sɛ anndwen bɔn anaa adwen papa a mpɛn pii wo papayɛ de wo bɔkɔ nsɔhwɛ m'. Nkorɔfo bebree na yehyia hɔn a yɛwɔ adwen papa ma hɔn oh! oyi de <noise> ɔbɔboa m' so obowie no na ɔde bɔne etua wo ka. Ntsi etse hɔ a dwen dɛ oh! osimesi obia botum edzi wo bɔn <noise> eno dɛm no bɔn ne ba a nnsu - ɔayɛ dɛ ɔnnyɛ wo hu ɔnnyɛ biibia ɔyɛ adze fofor ma w' ada wo ho do dada. Naaso nndwen bɔne mma nyimpa no na sɛ nyimpa no dze bɔne ne dzi wo a annhwɛ a ɔbɛfa w'adwen m' wo tsirm' ntsi bɔne de emi mennka dɛ aber biara <noise> dwen bɔn naaso ɔwɔ dɛ nyimpa bia ehu dɛ nyimpa no obotum edzi wo bɔn wara so botum edzi obi bɔn.